Ñaka nakó xangua nó <hesitation> por chu kue kuete, kikonyono xanra yu'ú xani ininró pues ka xaña'a pues namaná, cadacambiar naxatuni.